सॉस ली अलग-अलग प्रकार <hesitation> ऊ नीच। टोमेटो सॉस, सोया सॉस, मेयोनीज़, मस्टर्ड सॉस, बार्बेक्यू सॉस, हॉट सॉस, फिश सॉस, ओयस्टर सॉस, टेरियाकी सॉस, रांच ड्रेसिंग। ए ली <hesitation> सॉस तच, सॉसों ऊ व्यंजनों सुगंध ऊ इडेन्नो कमांग लांच। ए स्वाद ली ओबोल हाचिद सॉस रंग।